Chaii aina sadiit jira, chai aneniit jira, chai isturuungiat jira, iyo gahawaat jirai. ta aneniit suunt irmia, anen kabdi aminen diko hiulfaati, ishin tuunenii, ishin tuun guratia, amen hinkabdu suniif akchole hinmioon, gahawaanii hingubai, dumii chai aneniit irchole ishi sadeen sun,